Ny fofo- fomba fanaovana saosy vinaingitra indray an, dia <hesitation> maka vinaingitra ianao mazava ho azy an, <hesitation> dia maka menaka in-droan'ilay fatran'ny vinaigira izany ny fatran'ny menaka. Dia maka sira <hesitation> sy poavira raha tia poavira ianao an, afaka asianao maionezy koa raha tia maionezy ianao an. Ireo rehetrarehetra ireo no ataonao anaty bocal anakiray dia ahontsana mafy tsara mba hifangaro. Dia iny no ampiasainao isaky ny manao salady ianao.